Injo nakke <hesitation> anungku punna la nganrea ping tallunga nganre si allo, <hesitation> ele <hesitation> karahie, na bangngi, injo punna la nganre ele a <hesitation> biasa nasi kuningji lampa kuhalli ri pasarayya punna pasarai, na punna maingi injo <hesitation> pallu to ma teh atau kopilah mange, <hesitation> jari pura la nganre karahie a <hesitation> biasa kanre kukanre kupasi campuru i <hesitation> anu <hesitation> juku, <hesitation> injo jukua juku <hesitation> jabiri boh sipa mami injo dikanre jabiria ka anu lunra, injo sebelumna injo anua <hesitation> disangga <hesitation> sebelumna disanggara injo jabiria dianu rolo ditangkasi i di pelai ro sissi na supaya nyamangi di kanre. jari puna maingmi di pela sissi <hesitation> na pelami todo anunna <hesitation> bone lalangna, atenna, jari punna mang ngasemmi injo <hesitation> kupansulu <hesitation> bone lalangna na sissi na kutangkasi <hesitation> kuanumi <hesitation> kusanggarami jadi kutajangi saggengna nganu. <hesitation> tasa, <hesitation> jari punna tasa mi nganrema <hesitation> jari punna nganre bangngi a njo biasa <hesitation> appallu lolo <hesitation> kel anu <hesitation> keloro <hesitation> punna nganumi injo punna jene mi injo <hesitation> nganuki isse appalluki juku injo juku a biasa ta ruang kaju tallung kaju kupallu nampa punna maingmi injo anganrema.